درسی کتابونه د زدکړی د هدف لپاره استفاده کیږی چی ښوونځی هم درسی کتابونه لری چی د زده کوونکو لپاره ګټه تری اخیستل کیږی او په همدی هدف تدریسیږی او همدا رنګه د پوهنتون درسی کتابونه دی چی محصیلین یا زدکونکی یی دزدکړی لپاره یی استفاده کوی او ګټه تری اخلی ا او همدا رنګه نور خصوصی یا شخصی ښوونیز مرکزونه هم <noise> ا <noise> درسی کتابونه لری. چی د زدکړی په هدف یی زدکونکو یا محصیلینو لپاره یی تدریسیوی